Ning, iira, tooraa, naraa, nunaa, nungwas, ningsiinaa, daggwaa, daningni, kub, kubje ning, kubje iira, kubje tooraa, kubje naraa, kubje nunaa, kubje nungwas, kubje ninsiinaa, kubje daggwaa, kubje daningni, laaning, laaningje ning, laaningje iiraa, laaningje tooraa, laaningje naraa, laaningje nunaa, laaningje nunwas, laaningje daningne, laaningje kub, laaningje kub ya di ning, laaningje kub ya di iiraa,, laaningje kub ya di tooraa,, laaningje kub ya di naraa,, laaningje kub ya di je nunaa,, laaningje kubje ya di kubje nungwas,, laaningje kub ya di kubje ningsiina,, laaningje kub ya di kubje daggwaa,, laaningje kub ya di kubje daningne,, laaning laa iiraa Laa iiraa je ning, laa iiraa je iira, laa iiraa je tooraa, laa iiraa je naraa, laa iiraa je nunaa, laa iiraa je nungwas, laa iiraa je ninsinaa, laa iiraa je dagwaa, laa iiraa je daningni, laa iiraa je kub, laa iiraa je kub ya di ning, laa iiraa je kub ya di iiraa, laa iiraa je kub ya di tooraa, laa iiraa je kub ya di naraa, laa iiraa je kub ya di nunaa, laa iiraa je kub ya di nungwas, laa iiraa je kub ya di ningsiinaa, laa iiraa je kub ya di daggwaa, laa iiraa je kub ya di daningne, laa tooraa, laa tooraa je ning, laa tooraa je iiraa, laa tooraa je tooraa, laa tooraa je naraa, laa tooraa je nunaa, laa tooraa je nungwas, laa tooraa je ningsiinaa, laa tooraa je daggwaa, laa tooraa je daningne, laa tooraa je kub, laa tooraa je kub ya di ning, laa tooraa je kub ya di iiraa, laa tooraa je kub ya di tooraa, laa tooraa je kub ya di Naraa, laa tooraa je kub ya di nunaa, laa tooraa je kub ya di nungwas, laa tooraa je kub ya di ningsiinaa, laa tooraa je kub ya di daggwaa, laa tooraa je kub ya di daningne, laa naraa, laa naraa je ning, laa naraa je iiraa, laa naraa je tooraa, laa naraa je naraa, laa naraa je nunaa, laa naraa je nungwas, laa naraa je ningsiinaa, laa naraa je daggwaa, laa naraa je daning ne, laa naraa je kub, laa naraa je kub ya di ning, laa naraa je kub ya di iiraa, laa naraa je kub ya di tooraa, laa-laa naraa je kub ya di naraa, laa naraa je kub ya di nunaa, laa naraa je kub ya di nungwas, laa naraa je kub ya di ningsiina, laa naraa je kub ya di daggwaa, laa naraa je kub ya di daningne, laa nunaa.